Yegu danghe kin təmongheru ndangha kano ndangha kaduna, ndangha abuja, ndangha adamawa, ndangha gombe. Kin sononggwa mida gheyei maa yisa ko hin bambam a kaa gombe, lam baushi mi makbei warang nyina. Yegu gwawu kenang, ndema a numan gyewana bi gaan <hesitation> twomok amseiya a yepang, ni makbei tokyuugh kin kwal wana. Akin sonongwa am gɨnnide eh kɨn kwal wana, am dangha <hesitation> a shendam, yegu ampi gaan miginu am yuukgah kwal, am dangha kin kuka aniti nyimnyim shendam pang ni kaa shendam am myegu ya mi surrim nada nyang pyok'gwu. Gyak sa 2akaiyomna yepang. Toh tiyegwa abin kon kwalu, am da ghai, am na birwa, am na bigyai, am na jarmai, am na gurum tung am na khinkweiti, am na lamba, mi wase mapba. Kɨntang yegwa kab ma dangha. Gwasiye mi yɨiyet, ningu gwapang ko ama shenong ko ndanghawu: ndangha nasarawa state, kab mang nyin yegu lyaiye a kaagwawu kenang. Minna kɨn pinung akɨn dangyet, kigu dangminan nawu, ta a milemu, am tangkai panghot ayyu tapi gaan mye kaan bidelu, dangkai pangyet a yepang. Ayegwa boh a kɨn kai kwon balangawa, danmi kei a ye boh zegat yati bohkina nana. Ti nongyei ti kuk a tang gyakyei laghai, ta ti map yei laghai, mi yokta dangmidina, koya ti map yepangha ta mabewu, konigheki pita maa zhenam ko yuk dananawu ama dang. So dangmida de shok bohki kigu dangminamu kenang, tang yegwa am dangha, maa dangni yemong maa tangkai gi panghom mangi nanghom ayegu kab maa lyai na nawu Tang yegwa maapi kɨn kwala, maapinde wal sak soi, minpi kigunaya pang gaan nom maa kin nongyei peshinunghu, so ma dang mada tang gyak yepangnwu maa nongdeyei peishinung. Bama ande anang min tema min zugul yeya laghai